عدد الكتب التي يقرأها السعودي النجدي سنويًا يعتمد على عدة عوامل مثل الاهتمامات الشخصية، التفرغ، والتشجيع الثقافي بعظ الدراسات تشير إلى أن الفرد العربي يقرأ أقل من كتاب سنويًا في المتوسط أما بالنسبة لعدد الكتب التي يمكن أن يقرأها شخص خلال حياته، فهذا يتوقف على عاداته في القراءة. إذا افترظنا أن شخصًا يجرا بمعدل كتابين شهريًا منذ عمر عشرين وحتى سبعين عامًا، <hesitation> فسيكون العدد الإجمالي حوالي الف ومائتين كتاب تجريبًا.